العمر اللي نحب نثبته اللي هو عمر خمسة وعشرين، بحس فيه اه العمر فيه قوة والطموح يعني يكون في أعلى مستوياته.